Laha gny fa- fahaizako hoe ny fanaova t-shirt landihazo, zaho loha tena sarotsy ny havandy fa zaho tsy mahay. Fa gny- gny ha- haiko foana zany hoe baka am'coton no anaovandreo anazy de indesindreo am'regny usi- i- usine regny manamboatry anazy, fa spécial magnamboatra t-shirt regny de zay.